Toh baro no araŋ na ay hã haŋkaŋ ka ci a hinfaani, baro hinfaani a ga baa gumo. Zama din go da ni ga habu taray tey da baro habu taray kul kaŋ ni di dama ni ga hin ka dake a boŋ ka tuti ka neera. Toh ir wo lokaco kaŋ ir gwaro ka tey yongo no ir na tey makaranta no ir na te ir gwaro ka tey ir ga koy ir wo hari no ir ga koy za ka da ir ga dake waranka, jarka waranka. Iway cindi-gu, waranza, ir ga dake ka koy za ka da ir koy za ka ir ga koy ka neera kwaara ra ka du haŋkaŋ ir ɲwa. Ir ma baro kawo no ɲga wano ir mo ir ma gayi ir wano ir ga du haŋkaŋ ɲwa ir ga du haŋkaŋ ir gisi. Amma baro wo a hinfaanay a ga ba, ikayna mo ɲga wo a si ku a si tafay gumo ɲga wo ya ni ago taya ize fallaŋ no a ga. Din du ni ga ni beerandi dake a boŋ ka'koy ka ni neerandi tey ka wundi baani samay a si ni dorandi. Amma hinfaano wo a ga baa gumo manci kayna kuma i ga du a ga zama daga neewo i ga daŋ kala-kala kala yongo naŋkaŋ ir ga koy habu tara tey ir ga daŋ loray boŋ ka konda ka ir habu taray tey i konda ir ma gisi. Zama noodin a daymi a ga tey ir ga nooru gumo ka ba neewo. Neewo wo matekaŋ i ga goy da noodin neewo i si goy da yaadin a se no da ir tun lokaci fooyaŋ ir ga di nda ne.